لعبتي المفضلة هي كرة القدم. أستمتع فيها لأنها رياضة حركية، وتخليني أكون متفاعل بشكل كبير. اللم مع الفريق يعطيني إحساس بالروح الرياضية والتعاون. كل مباراة فيها تحدي وحماس. كمان كرة القدم تحتاج تركيز وتكتيك. يعني كل حركة تكون محسوبة عشان تسجل هدف أو تساعد الفريق. في <hesitation> هي متعة- قو- متعة وقوة حيوية، كل مرة العب أتحمس.